Nyama tichiraka tichi tichi vukia kio. <noise> mikalie havoe nichi vakio. Hangiree mikeghe, hangire fibiba, hangire fishenge, hangire findo fingi. Hijinywe nyama tichira kathikio na hiavonkio vitu mkeghe uchiira waya mndo ota tamatunda. Wairima iya maviri uye mistafeli, uye findo fingi. Kibiba nakyio, naio kichiya na kiyo. Kibiba yokichiya makungu na mbeu nyingine ngiweirima ivia maema, fiduke kwa irima ivia maghobe fiduke na fikiduka vyaya. Henaicho nifuiyakwe, na mapopo nagwachirakwio na mapopo ghachia matunda napho. yarimeemwi mizambarawe, ghaee madori ghamarugu, enchia findo fingi yaani mistafeli, ipho mapopo mira kinde manya mabeghi wachi weficha kio emanyingi tichiya kio. Hata tota tha kenyi kwa irima ivonaa, hangire hangire mbele, hangire hangire thimba hangire hangire mbogho nazotichira kio. Nathuchu utuchie vichia kio na firee unguju na kio fichivo naikila mtadhari, henaicho mkheghe, kibiba. Na mangomo wachia kio nafichiiricha kwerima kwerima potha kana kio kiende kuo kinieandu kichivona ekieala. Henaichio tothi nyama tichirakio na ukashehe manya kuaghire mkhege na fibiba bughire handu hagrire matunda kana ighire makungu. Makungu ni kibiba na maphiri ni mkhege na mistafeli ni maghomo, hivyo vichia kiyo. Na kughera wandu wavire matunda kwairima wanya vindo vya mbare yarughwari mephivona. Henaichio mikilae nyama tichirakio fikie tikie nyingi mira, hena mkeghe na kibiba na mapopo viukweri nimeviona mara kwa mara. Na visheghe vichira kio maana vichianguiku haghire visheghe, haghire vibarue ni vindo vichira kio. Haghire mambumboma woche wachiira kio na vindo vichiricha kwerima fona na kokio kerikishe kerindishe uongo na kiendeagwa. Henaikio totoinyama tichirakio.